أنا أعرف إن اليوم ما كان حلو ما كان موفق في الشغل بس دا يوم بيعدي وطبيعي كلنا نمر بأيام صعبة، وأبى أذكر إنك قد مريت بأيام مرة كثيرة فيها انجازات ونجاحات وأنا مرة فخورة بكل يوم مريت فيه، ودائما حكون جنبك واسمع لك وأقدم لك كل للدعم وهغير لك جوك، ايش رأيك دحين نروح نشوف فلم مثلا؟ أو نشرب قهوة كذا أي شي يغير من مزاجنا.